ब्लेंडर को काम रोजाना के काम में बहुत ज्यादे उपयोग करो जात है। ब्लेंडर बहुमुखी उपकरण है। जेकहो उपयोग घर व्यवसाय और प्रयोगशाला में कई तरीके से उपयोग करो जात है। घर और बार में इस्तेमाल होये बालो यो ब्लेंडर को मुख्य काम होत है। वर्फ को कुचलना ब्लेंडर नरम खाद सामग्री जैसे कि फल और दही को भी कुचल के बढ़िया माशिद देत है। और बिलकुल एक पीये बाले पदार्थ के रूप में बना देत है। जिस्से यो माशिद देत है यो ब्लेंडर तो उमे पदार्थ में एक गाढ़ापन चिकनी बनावट मिल जात। ही जोन की खाये और पीये में बहुत अच्छी लागत। ही एकहो मुख्य कारण होत है वर्फ को छोटे छोटे हिस्सा में कुचल देबो।